اه لو لصج الأكل <hesitation> في الجلاية أول شي نخلوها تبرد بعدين نحطو عليها ماية دافية وصابون ونخلوها تنجع عشان لصجها دا ينجع، بعدها لو كان في بقعة جوية ولا شي نحكوها-نحكوها بإسفنجة تنضيف ولا حاجة وخلاص.